Bueno, <hesitation> renumeración, ja kuu chaa kajini doctor ee examen daidai de kedale ja yala kochii kuu yuu kuu sadyo guisar chii mandacha lenyo, lungoni te io nani aaite chii yií xda settara. Quinmitaa jir te na nani (continuo) tiempo saa kuu kuuvo saa aaite te xoo kochii chii tu chii lugo, lugoni? Mandacha te tu xaa tu tu saá xaa dañu yua ka´a tu doctor.